واحد النهار، كان واحد الجن كخاف من الظلام، هاد جن كان غير عادي، كان عندو واحد القدرات لخارقة، فحال يدخل من وسط الحيط، ولا يطير في الهوا، ولا يغبر حتى يبان فجأة، الناس كاملة كانت كتخلف منو، ولكن كان عندو عيب واحد، وهو كخاف من الظلام، كان ديما ملي كوصل الظلام، كمشي يتخبا فشي قنت حتى كطلع الفجر عاد كعاود يخرج